Muji i prillit osht plot jetë, plot gjallni edhe ndryshim. Osht koha kur pranvera osht në kulmin e saj, me lule plot edhe moti osht ma i nxehtë. Kur menoj për prillin, menoj për ngjyrat e natyrës edhe për zogjtë që cicërojnë. Prilli osht edhe koha kur fillojnë shumë aktivitete sportive edhe kulturore me u majtë jashtë.